Mart oyi haqida o'ylaganimda mening hayolimga daslab bahorning boshlanishi keladi va shu qatorda tabiatning uyg'onish haqida ham o'ylayman. Bu oy yangilanishni va yangi umidlarni bildiradi deb o'ylayman. Hammaning kayfiyati ko'tariladigan oy mart oyi deb hisoblayman.